أنا نكلم طول، ما نحبش نكتب <hesitation> نص، ما نحبش نبعث ميساجات والأمور هاذيكا لاء، ما نحبش بالكل، نحب <hesitation> الإنسان اللي حاجتي بيه نطلبو طول، نكلمو نسألو الحاجه اللي حاجتي بيها وهو يجاوبني على البلاصه ما نبقاش <hesitation> نبعث في رسالة ونستنى باش هو يقراه ويجاوبني، لا على الإطلاق، ما نحبش، نحب <hesitation> مباشرة نكملو نهز ألو فلان شناهي احوالك ولا شناوا هاكا الحاجه، وي- يجاوبني طول.